شامَس 5 بجہِ دفترَس نٮ۪برٕ کنہِ دُپہرَس واک کرنہٕ وِزِ کوٚر مےٚ شہرَس منٛز اکھ ژوٗرِتھ باغ دٔریافت۔ دروازٕ کھولنہٕ پتہٕ، مےٚ گوٚو پریڈس سۭتۍ مشابہت تھاون وول اکھ متحرک باغ وچھتھ خوشگوار حیران، یتھ منٛز آسمٲنی نباتاتٕچ اکھ صف تہٕ غٲر ملکی میوَن ہٕنٛز اکھ قسم ٲس۔ یہِ تجرُبہٕ اوس دۄشوٕے دلکش تہٕ متاثر کرن وول، یُس أکِس غٲر متوقع شہری ماحول منٛز قۄدرتٕچ خوٗبصوٗرتی ہُنٛد مُظٲہرٕ اوس کران۔